So mi mi latoto baɓatti ba yanndere goo, ko mi yiɗi mi laato kanjum woni ɓowɗi, mi yiɗi mi laato ɓowngu ngam mi ngata yimɓe, mi ngata yimɓe mi mobtay tcican, ngam min mi kalludo.